<noise> e risi fulo kanji noye wodi. <noise> E wodi <noise> ko annduɗen ni e wodi semolina, e wodi rayfulo, <noise> e wodi kecci e wodi, <noise> e wodi fa hannde ko maro e wodi <noise> eɗi kewi ɗi ɗun ɗn woni ko annduɗen to meɗen ɗo.